हमरे ख्याल से व्यक्तिगत व्यवहार ऊ व्यवहार <noise> के कहल जाला जौन एक व्यक्ति दुसरे व्यक्ति के प्रति देखावेला। ओकर व्यक्तिगत व्यवहार ही समाज में ओकर स्थान निर्धारित कइले में सहायक होला। ओकरे व्यक्तिगत व्यवहार <noise> से ही दुनिया वाले <noise> ए अंदाजा लगावेला कि ए व्यक्ति कइसन होई या कइसन एकर चल चलन होई। <noise> जीवन के अच्छी तरह से निर्वाहन करेके खातिर एक व्यक्ति के व्यक्तिगत व्यवहार बहुत अच्छा होयेक चाही। और ओके हर तरह से अपने आप के संभारल आवेक चाही लेकिन जहाँ तक ए बात बा कि सरकार के व्यक्तिगत व्यवहार में का हाथ होला ते एकरे बारे में हम कच्छु नहीं जानिला और यही नाते हम ए पे कवनो टिप्पणी भी नहीं कर सकिला।